Bëko, bëko kate udeyar bí ñaan najín joon nëte udeyar. Ñaan najín ajá mënţakëmër pëñáak këma tule këcí kate udeyar. Yunk dí mënko doon mënte, udeyar ací mëntíb bá këtíb wul á kalik këma tule këme kaloŋ bëko te udeyar. Bësotiyo ajá mëntíb bul bëdu tuli kalik bëwayar, bëmankuŋ, mënleej mënţ muŋ bëliyëng já mëntíb mul mëndu tuli kalik pasëk emënte udeyar.